لو انا شيف دخلت مسابقة طهي، بعمل لهم طبخة عمرهم ماشافوا مثلها ، بعمل طبخةبالسمك مع الرز مع التوابل مع طبق جانبي صالونة، بايتجننوا عليها.